Komam ko'ok yëdun mabë tuktukë hora pedyë mabë y kap ëch mëbëbnëbë dun mayë, koch kot's jëbyë pues kap ëch jedun pedyë nuk manë porque tumbëch jedun kot's manytë ëch jedun mo'onë kap jedun pedyë nuk manë.